Ta ngu ho o on. to'ti to tibako yota kini viii nra kuali kuali, ta nratón ta nanrotán nratón ta ti'bako tatón jan ta kini vatí kao chí ho o on. kanaña kuenta tinraku ñó tixhió, taaa to on inga to nrokojan ta nrarotu nratón nridia tu tuhojatón to nrokojan ta vani nrokojan kao kuenta tu ña kuu dinio gakatuna duni ho o on. to to ho o on. to tichíyo tá duni vatánton chí kuchónnatón ña chína tikuiitón ña kuenta ña ku tixhió, ta tichijan bati ña kaoti ta kitónjan kini va nra nani nra nanitón nrarotón tá ho o on. kitojan ta vatón ta ngu tikahua ta kini nanrotán totikahuaxóta ta kini vii akichíton ta xatón nretua ta nragtón nra kualikualiñatá kitijan duni vatí ña xaoti va kitijan va to nruaxó to nruaxó ta kini ga xanó nanitón tá nraróton kitoxo xanra nranrotón ta nra pali pali tu hoja chíto nra totinruaxotá nruajan tu kaxatunraña ñaduni kakanna ña duni va cuenta ti'nrakuu.